يا مرحبا اي اي حياك يا مرحبا <hesitation> أنا آسف يا عزيزي ،بس ترى أنا عندي شغل -يح- يمدى له تركيز ،ممكن نكمل الونس بعدين أشوفك حابب تتكلم بس ترى انا -مم- محتاج يعني أركز عالشغل حاليا <hesitation> إذا ما فيها إحراج يعني <hesitation> تخليني أركز لو سمحت.